Li gatti sunnu armali indipendenti ma puru iddi sannu ammustrari affettu a li so' patruni. Comu? Tantu p'accuminciari, facènnusi dari carizzi. Li gatti nun si fannu tuccari di cuegghiè; ma di li so' patruni sì, si fannu tuccari. Li gatti si vannu stricuniannu nta li gammi pi manifestari affettu e acchiànanu ncapu li gammi di lu patruni quannu è assittatu.